gott kvöld það var óvenju mikið um dýrðir á hátt í hundrað og tuttugu viðburðum á Hönnunarmars sem haldinn var í tíunda sinn nú um helgina við í menningunni

hönnunarmars var fyrst haldinn árið tvö þúsund og níu í eftirköstum efnahagshruns og búsáhaldabyltingar hátíðinni hefur vaxið ásmegin síðan þá bæði að umfangi og gæðum og hefur áherslan sífellt verið að þokast lengra í átt að sjálfbærni í ár var Hönnunarmars settur með lúðrablæstri í Hafnarhúsinu

kjölfarið opnaði Félag íslenskra teiknara þar veglega samsýningu viðburðir á vegum Hönnunarmars voru haldnir út um allt höfuðborgarsvæði þar á meðal við Elliðavatn

þetta er sýningin skógarnytjar sem er í skemmu Skógræktar Reykjavíkur hérna uppi í Heiðmörk ég bjó til

Guide fyrir íslenska hönnuði til að hanna úr íslensku timbri og ég bauð bara öllu

tengiliðum hérna ber

færustu hönnuðum Íslands og margra mjög efnilegra hönnuðum frá Mexíkó Hollandi Póllandi víðs vegar að þannig að þetta er fjöldi fólks samankominn að reyna að efla íslenskan þetta er sýningin

sem haldin er hérna í Kjarvalsstöðum þetta var sem sagt samkeppni áskorunin var að nota eða sjávarafurðir til að búa til

fatnað tískufatnað og hann átti að vera með formerkjum að hafa sem minnst

mjög fallegur efniviður þetta var sem sagt kápa taska og kjóll sem ég náði að framleiða á þrem dögum án þess að hafa nokkuð í höndunum þetta hérna er sýningin

hérna í mengi á Óðinsgötu sem opnaði á miðvikudaginn var en hér erum við að sýna afrakstur samvinnu

sem eru hönnuðir frá Svíþjóð Finnlandi og Íslandi og samstarfi þeirra við handverksfólk í

við hófum þetta verkefni fyrir um það bil tveimur árum og höfum verið að vinna með öðrum íslenskum hönnuðum einnig

er þetta svona þriðji hlutinn og erum að vinna með þessum hönnuðum sem hafa verið að búa til lampa og lampaskerma og

hefur selst gífurlega vel alveg frá því að við opnuðum þannig að þetta er vonandi bara rétt svo byrjunin á einhverju miklu stærra er að sýna nýjar vörur frá merkinu mínu Milla Snorrason og ég fékk hana Hönnu Dís

vinna með mér hún er sem sagt vöruhönnuður sem vinnur rosalega mikið með

þessa sýningu sem ber heitið

rauninni svona framhald af mínum línum sem heita allar í höfuðið á og í þetta skiptið fór ég í Lónsöræfi og tók rosalega mikið af myndum svo passar þetta allt skemmtilega saman

annað samtal hér í Safnahúsinu Hverfisgötu

að sýna leirmuni sem ég er búin að vera að þróa síðustu ár aðeins út frá samtölum við fólk sem hefur komið á sýningar hjá mér og séð byrjað meira sem listmunir en svo var fólk alltaf að koma með svo frábærar uppástungur um það hvað hlutirnir gætu verið og í fyrsta skipti núna þá kannski var ég að bregðast við þeim uppástungum og þróa einhvers konar

út frá því til dæmis ef við tökum bara þessa hérna könnu upprunalega

þetta bara svona ílát sem par valdi sér hjá mér og sagði mér sögu um að þau ætluðu að drekka te úr þessu þau drukku alltaf sinn hvorn tebollann á kvöldin nú er ég til dæmis búin að þróa það aðeins það er kominn stútur og almennilegt lok og þetta er svona farið að virka betur sem einhvers konar

við erum stödd á hönnunarsafni Íslands þar sem er verið að fagna undraveröld

sem er svona okkar heimur sem við höfum skapað okkur síðustu tíu ár hér er svona yfirferð yfir hvað við höfum áorkað

sem við höfum skapað og komið í gegnum ferlið sjá alla þessa skó samankomna á

en rosalega gaman að sjá við

þetta allt saman þannig að það er rosalega gaman að taka þetta allt upp og við eigum auðvitað ákveðin pör sem eru svona uppáhalds já svo eru það drengirnir okkar sem hafa alist upp

þeir alast upp við skókassa eigið þið ykkur uppáhaldsskó hérna inni já hverjir

nýju skórnir þínir já líka einmitt hann fékk að hanna skó fyrir sumarið sko hann ætlar að sjá um okkur í framtíðinni